Binatang paling roci, kalau ese rasa, mawara ese rasa, kan wati waran waura binata ma nggoncu nggocu maroci ausi nggarana bune kanguru re, manggocu nggocu endona wara ese rasa ka, kombi ti edam ba ndaikuni tapi kana rabadek tiwaran. De binata ma paling roci ra badem bandaik, ra edam ndaiku ra butika ndaikre <hesitation> peo, lembo adem si cina coco peo, di waum, taho pu ngao ntiri lo ti waum kalau raisi, ipi japa rai lako kani palana wati wati lincana siake wati kecu sarumbu na. De peo ka, co edam de nggahimu waura mbora lalosi, peo alum dou mangina rewo ese doro siaka, binata ma wau rewo ese dorosi, binata mu rewo ede woha ancaman, ede woha dou di neem hadi dou ncau ka, pala na wauku raka peo, roci ruku sia. Maroci wali re <hesitation> mone au kande, wara ne'e ku nggahi kande, bote rau rocini pala lebi rocipu peo, kalo urusan roci sia. Kalo binata mangeri <hesitation> kalo binata mangeri sa, umpu cina umpu ni, ndomda edaku umpu cinae, tiwara perna ruku umpu ka. Umpu ka dalam <hesitation> sasen sameter rainde sanai de watijani sa hanulah, sejam rama nai, rama umpuk samete sejamsi mpoi waktuna. Tiwara ruku rauna, maklum rama kanari nari sia, ma paling ngeri umpu, wara kako kako mawara seroci wali si kako se umpu, umpu ma pali ngeri kombi kako raure kaduanlah. alum loan wara serocina rai kako ka, roci imana roci sarumbu karamaka, kalo umpu memang aslin ngeri. Nah kalo ma roci kande peo, kalo peo asli asli roci, diwaumu raka peo, kalo urusan roci sa.